نفظل <hesitation> نسمع الموسيقى العصرية أكثر، على خاطرها تعكس تطور العصر اللي نعيشو فيه، وتتناسب مع الأذواق الأذواق الحديثة كيما نقولو، وهي تعكس أكثر المشاعر والأحاسيس اللي قاعدين نعيشو فيهم واللي يعبرو على الواقع متاعنا اليوم في حياتنا اليومية، هي صحيح للموسيقى الكلاسيكية روعة، أما الحقيقة أكثر هدوء وتركيزعلى العادات والتقاليد.